Do vallira sakugo ndiyam be chake. do saka ndiyam labbina itta ndiyam vodaaka accha boddum ngam himbe naftira ndiyam mai seya Velvita.